Qo'shnilaringiz aqldan ozgan! Ular menga nima deyishganini bilasizmi? Men hech qachon bunaqa gaplarni ulardan eshitaman deb kutmagan edim. <noise> To'g'ri, balkim xato sodir bo'lgandir, lekin u xatoni to'g'irlasa bo'lar edi. Lekin ular aytishgan gaplari ortiqcha darajada bo'ldi. O'shan uchun <noise> men bilmadim.